أفضل إني كون عندي القدرة على التحكم في النار علشان لما تبدى مشاكل الحرائق وهاي الأمور ما حد يكون قادر إنو يوقف هاي المشكلة حتى الدولة توقف عاجزة أحياناً لمدة أيام وتلتهم النار المنازل والأشجار والطبيعة الخلابة وما حد يكون قادر على حل هذا الموضوع.